نعم بالتأكيد ممكن يكون للفن تأثير سلبي على المجتمع في بعض الأوقات مثلا إذا كان الفن يحتوي على رسائل تحريضية أو تنشر العنف، ممكن تؤثر سلبا على سلوك الأفراد، لكن كمان بعض الفنون ممكن تعزز صور نمطية سلبية أو تساهم في نشر ثقافات تروج للتفرقة، عشان كدا من المهم نتعامل مع الفن بوعي ونفهم الرسائل اللي ينقلها.